Yʉji te te mishi y te nuu este pʉj mechi wʉjʉ mechi wʉjʉ pero te majde ʉn tʉjʉpapʉ ʉchiis te este te nuu te nuu porque shi musʉypa nuu pit midi nama ajpa midi yacʉsʉypa midi padʉyjaypa pitzaŋ ʉ nʉmpa que te nuu este wʉjʉ pʉn hʉy aŋitʉ yʉji aŋitsucpa te nuu te te nuu te wʉjʉ min aŋitʉ porque padʉypa midi yacʉsʉypa midi padʉyjaypaampit midi juyʉnʉ patjaypa midi nʉtz patjaypa ʉ mid este hʉy yacʉsʉypa entʉ te nuu majde tʉjʉʉjpa te mishi nete este hʉy tʉjʉsucpa y y yʉji nete valechʉcpa pero mas ʉn tʉjʉpa te nuu porque lo que ya ʉn nʉmam ca razon tiepʉ y te mishi pues te hʉy yacajpa te tzuk nete te tzuk pero pʉñʉji tesa wʉtpa te mesajʉ y capʉ este razon pitz cʉtʉya este pʉnis hʉy nama ʉchis ʉchi ʉn mʉspa por lo que este hʉy pinpa cualquier cosa como te min tzu yacajwampit tep hʉy hʉy yacajpa te tzuk y pitzaŋ este pʉj pitzaŋ tejiajwʉ net te mishi e pero pa te nama te nuu pues te nuu ʉ nʉmpa que ʉchi masde ʉn tʉjʉpa porque pʉn hʉy padʉyjaypapʉ te pitzaŋ wʉjʉ te nuu pues ni aŋitʉ